Omonyama narorire <hesitation> ge muna ekero naregotara chinsemo chiarogoro aiga gochia rogoro, <hesitation> ang'e na oroche oroche oronene roche oronene, nkonyorae egento kego kegosoka korwa ime. Bono, ngochikorigereria nkorora ng'a na bagok egoogok gekorokwa ekebogo. Keboko eke igo kebwate amaiso amanene, kebwate omonu omogare, oe kere ekegare ase obogare, nonye kaetanetie inga kobora ng'a na egetutu kiaba aaiga roche bono kogegosoka amagena nare agegeg gekorara roche, amagena nare arenge mogongo oye, arekogwa igo genge oboraro og ekemwamu ti, kekikeimoka iga, ama ebinto chiubi, emete iga eye omogoko bwa embura ogoreta roche. Bono riria keraire nse, abwo ase amache kori, igooo ebinto ebio bigocha biaaa bera ase omogongo oye. Ekero gekoimoka egekosiara riuro ri riuro kumbe na amache aya egekonywa, ndire gekoyasiara nabo okorora gegasiara amache ase obogare naende atambe, bono ongaacha komanya ng'a egento eke nakaigure, korwa bakoro inche ntana korora nonye nakeroche, nonye obo chinyoni nchire chikoimoka chiaaa chiage kero geteneine chikooo. chikooobera aroro egosoa omogongo igoro chiteneine chiberete oo bono, nkagegi keri kereeeeeria, nkarora ng'a egento eke ase nkeri nkoyara kom nge roche ndoiyo ang'e na seito a kerabe, kegio kegotaka ase amache are amange naende ase obogare, egere ge gege kegochaka gooetanana na korigia endagera yaye ase oroche abwo, nabo gekonyora endagera enyinge timanyeti buya ng'a nki kegochia kiaria buya, ase eng'encho mh mh imbaria ase amache ime aoowuuee na chinswe, chinswe ngorenge ekoria gekogera na gento gekoria ebi eb bono timaeti naki kerarie ekeasi keng'ana egere keigote gekogera na egento keng'ana enyomba gege keimogete iga nabo omonto ogokumia na gogekiondoka mono otatiga nkeri gokominyokia gocha <hesitation> gogogwakerorire, egekoirana ngooora gocha amache ime. Naende gokogenda kiamoka igoro kiarigereria gose gwachire oyo igo toragenda naende kiarana kiemuruia nabo kegomenyete engencho eywo gekogera, nkeri gosoka buna ase engencho kere ekerito, ngekonyara gokominyokia otatiga egegoita omonto ekero gwachire roche bwesibie gose goesibia kwarenge amagoko iga, omorenga ario ooo kerore omorengari, gesoke gekong'use gocha roche kemana gokobutorana ase eng'e egegekobwate ege gekobutorana rimo. Ekebwate omonu omonene, gose nabo gegokomera, na egento kia ogokumia tari tari gento kere giachecha ige gento tari gento geke, na egento ekenene mono, egekomenya ase gioka, naendeee riri nkorengiaa e- e ekekare konyora, onye gekonyora abana, ekere abana baye mbarigotoka rahisi iiigiii, naki gioka oranyore kere lakini timaeti ase gekobabisa, natimaeti bambere geko oyore gose na oyomo, egekogera, <hesitation> timaeti bi chingaki gekoba, kiamana konyora gekogera tori kobinyora bire bibere arorio onye bire bio ebiiiinge ase oroche oru, <hesitation> igo u- u- na ase endagera nero, ekere bi bianchete koria endagera naende endagera gekoria enyinge igo nagekumetie na egento ekenene, na egento ekenene mono.